Untuk kulkas sih menurut aku ya penting-penting juga tapi dak penting-penting amat sih tapi, kalau untuk aku asrama sekarang sih ya kek penting soalnyo kan kalau mau masak gitu kan harus ke pasar dulu be-i cabe, beli ayam, kek beli bawang, beli sayur sayuran lah, kalau dak ado kulkas tu kayak masak hari ini kalau di diamin dikamar tu paling tahan satu hari atau cumin du hari bae, tetapi kalau ado kulkas kan kito tu bisa beli banyak gitu kek nyetok buat bulanan kek di rumah kan kalau di rumah kan kalau ibu aku tu setiap pasar pasti banyak kek cabe atau apo kebutuhan dapur kek bawang, ikan, ayam atau apo pasti beli banyak itu di simpan di kulkas, cubo kalau dak ado kulkas pasti ya repot jugo, nak masak tau-tau yang di beli kemaren udah busuk cari keluar lagi, dengana do kulkas kan bisa awet gitu nah. Lagian kalau di bilang <hesitation> dak penting ya kalau untuk asrama sekarang ya gak penting juga, soal nya kan biaya listrik jugo banyak kalau ado kulkas kan, lagian kalau di <hesitation> ado kulkas lagian kalau orang rame kayak di asrama sekarang ya sayo kiro tu kek biso bikin rusak lah tau lah banyak tingkah laku berbagai macam di masukin ke asrama <hesitation> ke kulkas dak semuo tangan yang dia asrama tu baik, pasti ado lasak dak lamo lah kiro-kiro satu bulan atau lebih udah rusak, tetapi itu lah kalau dak ado kulkas itu lah, mau masak tu harus kepasar dulu, masak terus besok kalau mau masak harus kepasar dulu, kek gitu capek jugo soal nyo kuliah kan pulang kuliah capek masak harus ke pasar beli bawang buat masak dulu, tapi dengan ado kulkas jugo habis pulang kuliah kalau mau masak ya tinggal ngmabil di kulkas bahannyo, kan bahannyo dak mudah busuk gitu kalau ado kulkas, lebih ringan gitu lah, kendala nyo tadi di listrik tu lah kalau ado kulkas itu lah kendala nyo.